Hoseere bagale, hoseere, nyibango, hoseere jangani be hoseere numan. koseje do pat maudi on je woni ha lesdi am ha nder wuro am. Himbe do yaha va'a koseje mai ngam larina gite mabbe kujeji duddum ha dow koseje mai daga ko nandi dabbaji ladde, be babal ndiyam rufata ha nder ka'e mai. koseje mai pat wala petel ha nder mai, di maudi di juddi je to goddo lari seto nani beldum ha yonki mako.